kon mu hudu mu dan potiskum mu bodeto ae mu wanoae mu batetu mu damu bono ka ise ka buɗi kenan na iko reshe bo ko sai sati na potiskum ko reshebo mi gomu ngalda mu butetu mu batetu mu kaleti ngalda ma ae mu ey ti potiskum hai mi da potiskum a ngalda na ka ey no mi na zumtu mota na mokmo a potiskum na aeko sa'a na baute na daidi sai sati na burgeno ki ngalda mu moye ki duwaro muke ngalda muke potiskum na wur dishenu na wur dishebu mu dai na sai sati na maiyi na inko gode na dishe ka yan uwani na damuwani da kaji na zeta sunni on no belle ni na taimakasi ne onni ae biyan bukata kenan potiskum nengo ko inne no na andi ziyarta ma yan uwano na kan damuwasu na ey anɗi gadaka la indishi ye ba shakka daidai kazira daidai karaikarai ɗaye na gida mok no gauta na muko no na goje tu gida na in gwaro a ga gwama gadaka ladi kenan. na gidi na butetu na muksuno butetu a gomma gadaka kenan dadai dadai kare huzo kenan karai karai karai karewa galle kenan nanko gadaka na woretu ko iko gombe na at a gadaka na kon gore koae wureto na gauta na wuretu duk a gomma gadaka nan dihumi gomma gadaka mi gauta lelema dino na unni ae kwadayi a tina <hesitation> nama hadai gwamro lalo na mundo zo zaya gaji andi andi gedau bu na giti jilko lashim inya ma mundo ae lomaka gamro shim yi ay ay na tamakan iya mansa na gyede bu kenan na giti na jilko lashim ay ma mundu ko ey lamako gumro shim yiay na tamakashi eyya munsu a gyeɗe bu kenan na unto dokdok a banto kea ba shakka na dishi ziyara a ngalda na andi yanuwa sosai ma ai dalili ma ziyara no har na ae lalambano waiti ae keshi a gadaka ma dalili ziyara a gadaka kenan an uwa hannu lalambano to keshi ki gadaka maye ba shakka nan dikko mi kai base kula zeno wallahi don no deno zita ae ziyara ae zina kai ziyara ey ka daɗi wallahi ba shakka na kulle ka ziyara ko bei she wallani. wei nandi wannan lakasimi yan uwana duka sini kono dishen go no ziyara aw a ngalda ey inno ziyara zina ko a ngalda ey ziyara inno zina ko na alheri ga jama'a konan na ga jama'a dalili ma ziyara kenan.